मानली की हम ककरों भोज भथेर मे गेली हम कैसे बात कर्म आदमी सब से पहिला त चेनल आदमी सब से जाके बोलम । कथी बा कैसन बा हलखबर कहके न चिनल राहली त कहं अपने कैसे आयाली ई भोज भतेर मे अपने के केहु ईजन मतलब । केहु चीन जन ब की कथी अपने के के बोलख केकर ओरई से बारी सौर ओरईसे की सौरी ओरई से मानली एउटा बियाह होलख । त आउसाँक ओकर से जाके बात कर्म कथी काम करैसी अपने काओं पज़िशन मे बारी पढ़ाइट बारी की काम करैत बारी । कथी करैसी बियाह साधी होगेल ब की कथी सब किसीओ घर मे ठीके बा कहके बात ओट कर्म मज़ा से कहा घर परलख । सब किसियों पुसम मज़ा से उके बाद सब किसियों पुसम निमन से बात ओट कर के सब कसियों रीलैशन निमन बनाम । ओकर से बाद मे हाम्रा कॉनो काम परी त ओकर से जरूरी रही त उहे लागि ओकर से बात ओट कर के मोबाईल नंबर ले के । पूरा अपन कान्टैक्ट मे रखम बदमे कहियों जरूरी रही त कॉनो पोस्ट मे रही त ओकर हम बदमे जाके कान्टैक्ट करेला ।